Ma mënd i thëshja se ë gjërgjish te vendi, ë gjërgjish normali e të mos preokuparen, pranë të shterët kan shumë fiducia mbi pilotin, përçë comunque jan gjinde çë studiartën buria, burën shumë pratica e din atë çë bujën, per cui si un pilota thot një fjalë gjindiat e gjegjen.